Aa mam wan loe ti n tukera n miŋa loore gana n kiŋɛ ka zom da'a loore sɛla n sɔi la, la san de la fu tari ligeri gee da fumiŋa loore gee tukera ,la fu n boti kalam se'em la, la wan tari fu kiŋɛ fum n boti fu paɛ zi'a la, la wan tari fu paɛ ti mɛlesegɔ kan bɔna gee la san dɛna la da'a loore la, eŋa la a tari la zi'an wan ze'ele ti a san ze'ele see ti fumiŋa nyaa bisɛ fum n wan iŋɛ se'em nyaa kiŋɛ paɛ fum.